Pinnel om neli jalga, mitte kats. Ütskõik, et saq näit <hesitation> pinni kõndmah katõ jala pääl, tä tekk' lihtsält trikki. Kõigil pinnel om neli jalga, jätäq tuu miilde!